नई देश के आस्थे आमे बीजा का आवेदन पढ़ा करना सेजा आम ऐसा शकों करे की आगे आमुक देश पड़ा चुनना थे थोक। के बाद अओमुक फॉर्म पड़ना भरना ठेकोके बाद आमुक तबे अओमुक फीस पड़े काटने बीजा अप्लीकेशन फार्म पादे आमोको थे थोक बाद आमोख अपलाई पड़ा करना और आमुक अपना पासपोर्ट पड़ा लेना।